Kalu menurut kepercayaan tong pe orang tua-tua itu dong bilang kalu mau makanan itu tong abis makan tong pe <hesitation> pokonya makanan yang tong makan itu bisa tong kuat tong pe kesehatan mata itu terjaga ya musti tong makan ikan pe kapala karna katanya ikan itu biar malam kah itu dia di laut itu dia pe mata tarang dia bisa jangkau dia pe jangkauan penglihatan itu luar biasa makanya tong kalu dulu masih kacil dong kalu pas dudu makan dong bilang itu depe mata tu jaga makan lagi jadi yang pertama tu kapala ikan itu itu so pasti itu selain bikin tong pe ana-ana jadi pande dong pe mata juga tarang dan selain ikan kaya tomat a itu juga bagus karna tomat juga depe apa kandungan apa vitamin di tomat itu bagus untuk mata ada juga sayur-sayur sayur yang segar-segar itu yang pete di. Pete tar lama langsung tong makan itu juga bagus untuk tong pe kesehatan mata jang tunggu sayor yang so layu-layu yang beli di pasar bawa pulang kamari tong simpan satu hari baru makan ya itu depe kandungannya kaya akan ilang kalu menurut kita si itu tomat kalu makan ya torang musti perbanyak depe tomat tu bagus untuk tong pe mata dan untuk depe lauk ya ikan itu kapala ikan itu yang paling paling utamakan itu ikan.